Nako sesesara manege ena manege nagaka tokoka nagaka juga ngone wo akana lo duru biasa ngone lolodaka manege paling ngoe ja pake manege sesesara waaka akana manege igono masoka bolo kai dadi lo duru sesesara manege ma fungsi manege ena wostebini nanga wola de nanga kintar nege la supaya nyawa jo lega nanga wola itebini de nanga wola ibersi supaya nanga kintal lo itebini nyawa jo suwutino lo jo temo wo ya ona manga wola kai tebi tebinika karna manege jaga wa jaga wa woma kia woma barisi bukang ena nanga maruka nanga kamar oka de nanga kia de nanga kasar bolo manege nako wa woerika manege nanga balu balusu ngoujeka manege mababarisi jaje ino so kajosposa posana manege maguna josi ijanga manege ma kia ma faja kira kira ka sokomanege.